Pos no teniá estau peru ai dos añus estuvi a Dinamarca a un desconciertu col mi iju. Cai mu cerca de Hamburgu, que'es ondi vivi la mi ija assinque hue tó unu. I m'alegru dela esperencia porque en huendu un país nórdicu pos la genti mu alegri i enllena de vida. Qu'alogu los españolis amus dixendu paí que semus mu alegris peru lo que yo vidi en Dinamarca, chacho, chacho!